Nden mo fere hite maakko mo yi'i yolnde, ko mo anndi mi wala yolnde e don, sai o naati haa nder, Ashe e ceede woni e maɓɓi. E ɗon baaba maɓɓe suɗaata jawdi muɗum. Ngam so wuyɓe ngari, ɓe mbawaata ɓe wujja na mo.